Sɛ ɔba no dɛm a mɛma toli akyerɛ esuafo no. Ɔno bɔtwe hɔn adwen egyina <hesitation> dɛ, ɔwɔ dɛ ɔma wɔyɛ komm na yetum esua adze do.